الزكاء يكسب عن الشهرة مش مهتم اننا اتشهر على أد ما مهتم اننا نطور زكائي فأفضل الزكاء ده أحسن بالنسبة لي و بالنسبة للناس اللي حوليا يستفيدوا و أنا أستفيد هنبئى في لفل تاني بنفكر بالطرء مختلفة و ده بالطريأة أو التاني